Lamalunna wate, enan go ne, lamaluma wate konnuko wan, wau gau gauko, lepo ninang ngang peleng nanga, tee wate enango kalamalako gawabianane, ninang tang nado nga kapetan nga osimpo nga opong opon lepo ngan pelenna otoloi ule, eng o, te tebuli nee lepo tang, wau gawela ninang, wau gawanda tang wau malipenawa, lepo kalamaleko. Lepo o <hesitation> lepo ninang apako mani kole ama, nimeke ngango lamalunna watekonuko wau gauko tewa kalumaleko tang mani lopako, nga pelenna woku woku alanda napo awo tang awo nalo ketaimpo. Wauwau malianna mani lopako tewo naming wau malipe, apamma nimpo ninangko mani ukawai upoainna tang wikang kala ketai tee tabo amma maskang mala wau maliai tee tang meeke nne apa apamana lesimoko, mani tegona, tegona ukaweli polila nganago lamalunna wate konnuko waumaliai. Eng lepo ngan pelen nna nga tewa Enang babiana kalamalako enanka pahau ka onolio, pagau nga tang kalas na nga stoli malima, apammaneka mekamalili wate lamalunna koni nnago te wau pispis malima, pekala alewa to pekala moko lea, te wete tewako konnuko gawa mmana kalamalako tang awa meka, awago engka loma onoio wate onoi, wate lamalunna koni. Tewago te tebuli tewa gaunisigo ni lepo kalamalako tang ngan pelen na nga nee, waumalima, mani pekala alewato lapako. Lepo gauko kalamalako, napo lepo ninang awa pawagoi lea ninang tee peekala gawelila, ninang wau uwa elila ai uwae uwa ako, uwa ako lake ninan ni teka nimpo sipalanda tee teu wate go nii tewa lepo kalamalako ninang ninnga tewo ngan pelen na nne memmena balabempo ninang. Nino asing tang sali oh pepo meli alumano, launu malili melipe awa elo teketewa malioi oh au watego. Eng teketewa melipe midumalima em oga pekala nebotawai wau. Nepo nepo itoie asin tee silamalipenna nee, wate konuko te mainabia teketai o te melipenoke tai tei nga woku gus nago nga ngan pelen na nga eng teketai awa te pekala silawawaino, awa moliai te wate lamano konuaino awa ana ana pabili eng tewa naningko lepo kalamalako, tang pekala, abamoli alupenawa gauwo tawampenna tee apawainna teuka teuka asing kalapi tee mekamalawaluko. Tewago nganna tewa gawabena kalamalako. tewa naniako. Ninna ninawalo, pepoka mela osino nino owatuno tego onolio te ule tabameke tewo nne po ammanawa gawa apa tang, pekeka ukawei poalula te tang kapeta ena enang bema kapeta watutolema enang daleta wau laleai te wakanna wate la alunno konnunano eng nemolilo tuwa ule lowena apou. Tee ule kopebanan, tegoi pake alilu. Tewo tego upokompo teuko upolate te onolio, mule mule ule kale kale ama mena menabako awa tewa tewa gawalanoto o, tewananing tewa gawabiai, nii ule lepo ngang loma pispis alu apatu. O nee peekala awananin gawa, awa wang te name tang lakee pe apea tewa, eng ni wate lamalunna tewa teke meke te gawalako oawtuna gauko kalamalako.